मान्छेलाई संसार धेगाउने भन्या आँखा हुन् । आँखा शरिरका महत्वपूर्ण अंगहरुमा आँखा हुन् । आँखाले हमी संसार धेग्द सक्दा छौँ । जे पनि वस्तु आँखाबटै हेद्द सक्दा छौँ । अइल मइले एइलाइको केइ सामान हेद्दाइ लागि आखा प्रयोग अर्या छु । अब आँखा हम्ले त संसार हेद्दा छौ आँखाबट । अब ती आँखाको सुरक्षा हम्ले कसरी अद्दे त? अब आँखा हम्ले दिनका दिन तेल्लाइ सफा अद्दो पण्यो । सफा पानीले सफा अद्दो पड्डो छ । वाउँछि आँखा हम्ले बिज्ज लाग्या छन् अथवा केही फोहोरहरु आउन सक्दा छन् । हावाहुरी चल्लो सक्दोछ । तेइबेला चाइ हम्ले क्याद्द सक्दा छौं भने आँखामी चस्मा लाउनो पड्डे हुन्छ । आँखामी चस्मा लाइकन झाणपात झानाइ लागि फोहोर वस्तु झानाइ लागि रोक्त छ । आँखामी चस्मा लायो भने । वाउँछि आँखा सफा राख्ताइ लागि डाङडरले केइ सुझाव सल्लाह दिया हुना छन् तेइ अनुसारको सुझाव सल्लाह हम्ले मान्नो पड्डोछ । तेइ अनुसारको हम्ले सुझाव अँ मान्यो भने आँखा सफा राख्त सकिन्छ । आँखा नियमित रुपमा हम्ले सफा राख्ताइ लागि अथवा आँखा तेज बनाउनाइ लागि हरियो सागपात खानो पड्डो छ । केइकी हम्ले आँखामी ज्योति भद्दो पड्डो छन्त । तेइ भएर उज्यालो बढी हेद्द पड्डो छ । आँखामी पोल्लिने चिज चाइ हेद्दो हुनैनन । जसरी धेरै तेज आएको प्रकाश हम्ले हेद्दो होइन । केइ की जसरी सूर्य हामी हेद्दा छौं सूर्य हेरेपछि आँखा अलिकता दुख्दा छन् । यस्ता दुख्देचिजहरु चाइ हम्ले हेद्दो हुनैनन् । आँखा सफा अद्दाइ लागि दिनका दिन सफा अद्दो पड्डो सफा पानीले ।